ନ୍ଯୂଜିଲନ୍ଡ ଅଟର ସୋ ଚାରିଶରେ ବ୍ରିଟୀଶ ଉପନିବେସୋ ହୋଈ ଥିଲା। ଯଦି ଵୋ ଏଠୀ ମାଉରୀ ଜାତୀ ରୋ ଲୋକୋ ମାନେ ଏହୀଟୀ ଏକ ଦିର୍ଗୋ। ସମଯ ଧରୀ ରହୋ ଥିଲେ ଅଟର ସୋ ଚାରିଶରେ ମାଉରୀ ନିତା ମାନେ। ଏବଂଗ ବ୍ରିଟୀଶ ପ୍ରତିମିଧୀ ମାନେ ଟିଟୀ ଅପ। <hesitation> ଵେଟାଂଗୀ ଜହା ନ୍ଯୂଜିଲନ୍ଡ କୋ ଏକ ବ୍ରିଟୀଶ ଉପନିବେସୋ ଭାବେ। ସ୍ଥାପନୋ କୋଲା କିନ୍ଟୁ ଏହାର ଅନ୍ନେ କୋ ବିବାଦୋ ହୋଈ ଥିଲା। ଏବଂଗ ମାଉରୀ ଲୋକୋ ମାନେ ଅଧିକାରୋ। <hesitation> ହରେ ଵର ଅଭୀଜୋଗୋ ମଧ୍ଯୋଂ କରୀ ଜଲୀ।